Aje afia aje areb ereshi ashi ran yen ate ovume ure eshi cup eresh ovoi or cup ereshi adat amang mme ashi ren aguno mme aguro mme akwe amang mmani aderi ge okwon among mme ayen ase get esa ivin obie annang mme ayai akwa amang mme gba ase ke ase arong annang oven asene mme ngian ate amme urem mme ke mani ovak mani avak aman kwe amang mani ovak ewe arem nghara arem mme ke evikere ighara arem mme ghe obie obie oven mbe gaje arem mme arong eshie ewe ibui eshi ngor oven irom eshi mmi igaha ovan nwo anono kporkpok are ke eshi eshi ke erebia mma ke idit afia ari ire mme ghe eshi eshi amma nge iririme anno enyeng are mme ge eshi eshi nga ayen nne nje ereshi irom nne dene nta mme oven nne nshi mma ase ren am ereshi iremi nne dene eri nne ishi mme efia kpor kpok ari ire ishi ereshi ke anno enyen ari nne ikie mme ashi afia areb idan annung mme ayai amang mme ajok amang mme ase ge esa arong mme ase mme igun ase mme ekpa ase mme <hesitation> oven enwe mbiakpan aten <hesitation> ufuri mme ngia abhe aten use mme arong mme amme erima ashiga igaha arong ovak evikere eviaviaga ashia afia areb evikere Abhe agork mme abhe agogi mme akwe ashi ren amang mme ase ke unib adogiri mme adogiri mme adogiri ase mme mani ase mme unuk ase mme mme uda adoguri mme adoguri mme evea akiba mme efiafiaka obie obie obie obie obie obie obie obie obie obie obie obie ava kiba mme efiafiaka afiaka kpor kpok akwo abha amang mani amme aderi mani amme ivun <hesitation> ivun <hesitation> ivun <hesitation> ivun <hesitation> ivun ije ivun ifone amang evikere enw ase ase asai nye ammang evikere enwe ase ran yen akwo akiba mme edu eduk aduk mme aduk mme eduk mme eduk mme eduk mme ishike ibin annang obie obie oven bhe ke enye nje akiba mme ese amang obie oven mbe ke nje akiba mme ese ikibi ish kime anno mme ame erima ashiga igaha nna ame udo afe usuno ukie oviak ikwa ayen je ozom aje ozom aya afa ikwa afaikwa enwe akwe amang mme ashi ke ren amangi mme ashi ren akwe akwa mme kpa kpor kpok amang mme ayai ayai mme akwe okibe mme ejejok ajoki mme akwe aya areb ushuren aya amang afu atum mme atum mme atum mme annang mme akie amang ekpa amang ogbu ase mme atum mme igaha adorte ambe rem mme. <hesitation> Udop ikwa ngha mbiakpen nma atene mme abhe atene mme udub ikwa arem mme arong mme akie mme annugor mme annug ashi oven mme eyan onno yo ke den uvieye uru idanya igaha nna areb evikere ayeb areb evikere amang ase ke nonogor annang mme ase ke nonogor akwo arem me kpa kpor kpok amang mme arem anno arong avak enw kpor kpok ovak ewe kpor kpok ibin Oven nwo ire rema ke oven enwe nkor oven irom eshi anno ashi mme annuk ashi mme gba kpor kpok isan akwe igaha wo ke nje adot ate amme irong ikokoi arong ikokoi enwe igaha ikokoi ideghene aje afia arebe <hesitation> oven nne efifib enwe mbiakpan atene efifib nje areb mme areb ufuri nge mbia kpan atene mme areb ufuri aman mme ava arong arong mme ikokoi ejejok arong mme arong mme amang ghe ikwa akpob mme akpobi ghe ikwa akwe oven nwo ire rima ibin ekwe anogor mme akiba mme ejejok akiba mme ejejok akiba mme ejejok akiba mme ejejok ajok gha mme gba kpor kpok isan ikwe amang <hesitation> mani ovak amme arebh areh mani ovak amme akwe amang mme ase ghe esa akiba mme erurogini akiba mme erurugini akiba mme erurugini arugini mme kpa kpor kpok isan ikwe anmang mme annogor animme mbiak ashi oven ke ren mme oven nwo irie ame erema ashiga nghe sughuru ikana nje igaha odom ozom mme oven ari nne irem aje ose ithoke ise izom ke ofe inai aseb izom kor ofe inai igan inya mmbiakpan aye igon akwe atoghe ofe inai enwe annabi igon ofe ugbok ofe ubara jeni akiba igwon igburu akwon ighuru akwe ofe ugbara ivai akiba iwobe shishina awob awob shishina kor ofe ugbara ivai awob ke ofe ugbara itad awob nge ofe ihgbara umugo jeni <hesitation> ofe zob mme jeni adiboro ikwa ghe ishi ukabara mbiakpan adoboro iku ita amme ikiba igbo nwi idangi anno akwa akibi izem azeb izem mme enwe amma oven kpor kpok agon ugoni mme gba kpor kpok akwe igba igburu abhe akwai wo mme ava tuu wo mme ivun ethok atu wo mme ivun obuna Ammang obuna asenah amma ethok anh asena amang oven arh kpor kpok akwon akwoni akwo inod ke shishina akwa akiba ewowob awob awob awob awob kpa duk duk ishi kor oven anyo inik ishi ke akiba imang igbaroa ashi ki biakpan annang igbaro ashi mbiakpen akwe anmang mme asi afia abe akugor rewo akwo gor mme ughuru ivai ate ame ugworo mme nni irom agogor mme anye bhe ame rima ishiga isaha ata ame urem ngarri amme rai amang ngur ri arem mbiakpan areme areme areme abai afo abhe afo anum mma mme anmuma mme anmuma mme anmuma mme anumma mme arong mme kpa kpor kpok ineb ineb aba afu annuma mme ime rime ishiga ake sughuren ikana ari nje igoaha ikana ari ke enyono ewe ari igima inoni sughuren igim ise ikana inye ari ghe enyo enwe ari igii inonoi obie bie ofen nwo ari ire enoinei sughuren igimi igbere mma ari ke efia ke efia igaha oven athon ererom inye anne gbana ntak sughure igugoro mma eduk ari inye ari ke enyo evien nne oven nwo ari ingen obok ari irem ine ineb inye ari oven nwo ari imang obok ari ikwon inebb ineb inye ari nana ari igimi ikwon mme igimi ineb inye ari obie igbara nwa akwon athok ishi momo oven amang akeb mbia ayo akaed obie igburu nwo atoki ishi mome oven amang ashi oven ghe ren ah obie igburu nwo athoki ishi momo oven anang ase ugba ke nsod arw sughuren anyen mang ineneb amme ifu nje ke enyo mbiakpan enwe kwa akogore igbogi kul ame mme buru ifu gba inyen nne idage sughuren eshi eshi oven <hesitation> utu sughuren nke oven ineb ishi akuna asa wo onno onno ukana wo oven nwo ari ire esesa wani mme eneneb biakpan enenebe biakpan mme oven ari ire esune ubaghara awo sughuren eshi shi eneneb ishi ari. Ari mma ghe uwen awo sughuren eshi eshi oven awoarimam obok ajod irem ineb ineb inye ari ame eri mme nwe ashiga nghe enyen ewe ire nje awo sughure oven <hesitation> itai sughuren ire anaang sughore ase nsod mma sughuren ase nsod ava arong <hesitation> azam mbiakpan atene mme azam ashi asfia areb azam amang oshi ren anh annang mme gwud arong arong mme gwud akwo afe eduk agben mme agbeni mme gwud akwo amang mme ateri anaang mme atheer akwo akiba me akiba mme ishi kimi ishi amang obie obie oven asene nne mme amang obie obie oven asen nne mme kimi ishi kwe ikpokpono ikpokpono ikwe amang obie obie oven asen nne mme anaang obie obie oven asen nne mme kimi eshi ibin anogor mme inogor ikwo annuk mme eyano ayo ashi oven igaha adorte amme uvu irong ikokoi ekwo ashi amang obune agogor ikpor kpok agogor mme gbu kpor kpok akwe amang mme abunk asunk. Mme kpa kpor kpok akwo aje mmang ikwa igaha ikwa eme mad amang mme akpob mme akpob amme akpob mme akpob mme akpob mme akpob mme amang mme eseb nne ghe esas, asene ke eses akwe arong mme arong mme ewe ibin ikwe ava ashiga mme ashiga annu akibu eshi shi ntaga asen nne mma oven akwo akpob mme anuk akiba mme eshi eshi nwo avon ado ate ame uvu suno irong ikokor eje jok amangi mme kpe kpor kpok agogor amang mme gwud asuk <noise> amang ikwa akpob kpob mme akpob kpod mme ikpor kpo akwo ibin ikwo amang mme ashi akiba mme ajejok ajok mme ajok mme ajok mme ajok mmme ajok mme <noise> ajoki mme guad isam akwo among mani ovak anme aremb aremi moni ova mme akwo ama mme arongini arugim arugimi adugini. Isan mma annang obie obie oven mbe ineb nnee ase mme among anime mbian ayo oshie mohe oven <noise> igaha ushie ererem ajoe ari iteme oven ngara nje oven ekure kwe nje ke ovum ovum igaha mme oven amang arem ovu ovun irudenha anno <noise> amang mme <noise> oven nne ngara awe annang mme asene mma annun amang oven ovum ovum enwe kpanging. Ishi evivie annun mang oven nwo ineb inneb annuk amang ashi anun amang ashi igahara nna anuk ashi effu igaha nna annuk ashi ikokoi iyaha nma onnon an shi ethok annuk amang ashi itu ahok nghe oven inam eshi nteke efia enwe izob uwo anye mme uwan nkwa aje aja agbe ke ethok enwe amang afu annuk amang arong ke wani anim onno nwo ngbeni untu ethok igaha oven useb izom enwe nna gwud inyene ikwo ofe inay nwo arfi nne idim igom nyen innab igam amm kpor kpok isan nnab igon amm kpor kpok isan ikwe ari ikibe ofu ivun ari itu. Ivun kpor kpok isan ikwe ari ignang ethok ari ikiba ise sana iman ethok ari ikiba ese sena imang ethok ari ikiba ose sena <noise> imang ethok ari ikiba ese sena aba duduk shi gha ivun amen kpor kpok isan ari isena mme kpor kpok isan ikwe anim iven ikpa anno abhe akiba nne nne ikueni ogbe igburu aba akiba nne nne ikumi ogbe igburu aba akawai nene ogbe igburu abe ekweri nne nne ikpa ozom inwe kpor kpok isan ikwe oven nne ope ugbak nkiba imang igbura agimo nkub akiba ekwo ekwon nkiba ekwo kwon oven nne ofe ugbara jeni ndimi ma shishina. Nkiba mme asesa nkimba mme esesa nkiba mme esesan nkiba mme esesa esesan <noise> nwob mme gba <hesitation> nna ishi ke nweb mme isan nwob mme gba kpor kpok ishi ke nweb mme isan nweb mme ususo nweb mme ayo ovai duduk ishi ke nwob mme kpor kpok isan <noise> anyeni <noise> oven ererom nkor oven ishi enene b nwo nje anuk ama nje afu mmang mme nkukor kpa akwa afene izom yene eneneb enwe irom idibo asa orok igaha nga aba afiong obie oven eyanwo ghe emon nne mbiakpan emon nne mbiakpan nke oven irom ishi anno are mme ke esugune ke efia ke efia anno are isono emon nne mbiakpan ntaghe sughuren isa mme ite egbi ke uso mwi kwi usa imno afu ghe enyowe abe ava asuno emon nne mbiakpan athon iromi nne dene ke efia wani nvana nfu igaha anno afu isuno emmon nne mbiakpan oven nwo iromi nne edibo nwo nne ndan ebibo ke ovak mme irom nne edibo nje gba enwe nje ndeb mme mang mme kpor kpok <hesitation> nkwu guud nkwe mang, mme gwud njok mmang mme gaud njok nkwo mmang mme nse ghe mani nse mme ke mani nkwe nmang mme nyai ikwo obie chod mmang mme nyai before nve ngim ba irem oven ovak nremi gba oven ovak agim kpe kpakpok isan ikwe nrem idom ikwa agini njok mme kpa kper kpok isan ikwe njoki mme kpor kpok isan ikwe nmang ghe oven enwe ndie irom nne edibo nye mmang mme <hesitation> ndong igan ishi igon nwo nni irom nne edibo ishi ishi den ishi ren ishi ishi egword mme oven nni irom nne edibo nta nwe amne igun nyeni mme nne janga njik iromi nne iromi nne ishik ke ishik Irom nne abe mme igon nne egbe sen emog igon nne egbe sen ewe irom mmi nme nni nyeni mme kpa ndeb mme kpa mmang mme nse ke ovak oven irom ishi igon enwe mbiakpan aten <hesitation> oven enwe nje <hesitation> ngara atene mme gban nna but mme nje ntene nkor oven irom nne eshi awo sughoren ayeni anyen mma eneneb enwe ifu njam ndem ishi anno guud ntak mme oven meb eneb kueh atu akukere igbeki ka ari igbe nyogor wo ke efia wan nta nwe <hesitation> ezen ewe aba atene igon esem me nne ikibe ikib. Ghe oven iram nne eshi ke ignang akie ovak ikib ewem iromi nne nni nyeni mme kpa <hesitation> mma mme nkie ovak ke evikere efie fiaka me nne ndui ekie kie nne ovak evikere efiefiak ghen enwe uket gam mme nne ndem nni irom nne dene mme ovak evikere efiefiaka enwe irom nne irom nne nyeni mma <hesitation> onno nkana mme <hesitation> va mang <hesitation> ovok efi efikere aya dan nge nje ngam onno nje ke ren